So mi nani un inni kalimaawa "integrity" ko wiyeete mutunci e Fulfulde, ko waraata kanjum woni non yimɓe fuf so mi yi'i min woni ɓiy wane, sey ɓe aa, aa baba maaɗa e wodi kirki e motaake.